Khulondekhana ngandakhula, vevusi vanje valithingi vandu vasafi. Ndachama inguvo isafi khasa nesamula inguvo ive nifuirue vilai, nipasurue vulai alafu fwala ikofia yanje yendachama. Ilui ikofia ya mungo, ilio ikofia yoluchendo, ilio nesamula fwalanga. Lakini inguvo yanthe always mara khumara ivethanga indafu, ifuirue vilai handi nipasurue. Nisindi rahis khufwala inguvo yandakanye nesamula ta. Njamanga khuva msafi nesamula. <noise> ingawaje naye mungo mpaka naye ofwalekho thili thialali thisafi khulondekhana nende ikasi yova nokholanga. Mwene generally ndali ndachama inguvo isafi mana i'veenikhupirue ipasi. Muleka nampira ndali ndachama itimu ya chelsea, nomba the blue's ni itimu yanthe. Itishirt yayo ndiinayo. sana sana nenzia khulola mpira, maranga efwalangakho nendelo mpira nomba nefwalire. Mana mwene ndelanganga chelsea damu.